افضل السفر ايي- بالقطار لأن من اني و صغيرة حلمي اني اكعد بالقطار و اسافر اتجول و اشوف المناظر الخلابة.